متابعة الأخبار دايما لها مميزات وعيوب، مميزات المعرفة المستمرة تفاعل اجتماعي، <hesitation> وعي ثقافي <hesitation> تعرف الثقافات مختلفة ، آراء ،يوسع آفاق، <hesitation> بيزيد وعيك ،عيوب الضغط النصفي، معلومات مضللة <hesitation> التوازن لازم توازن بينهم.